Kodi xi io koo ja io deen te di kuáando yuku tedi kiiyi nikee ja nani koó tedi daayuuña'ati xi va'a deenti xi gana ka'aaniti te io koó ja ka'aniti ndi'i ka'ati tedi o xepicarti tedi io io yu'una ja ke'eti nuun xiikana yuku.